المكان اللي كان فوق توقعاتي هي مدينة الاسكندرية! زرتها كانت وايد وايد ممتعة وچميلة ، كل شي بيها كان چميل من البحر وچو البحر وريحة البحر كانت چميلة ، والناس-الناس كتير طيبة ، وزرت اماكن تاريخية زي قلعة قأيتبأي زرت مكتبة الاسكندرية مكتبة چدا كبيرة وبها مچموعة هائلة من الكتب!